Mimba uajaete ye ipize ikaviaeteiva jaeko mikure yae supe parete uajete ye ipize aji kua ipuere maratu yandeapo jokogui oi ye jaeko aguara uajaete vi ko ikati jare mika jaenungavi uajaete ye apo okuaruye uajete ipize